د مالیزیا پخلی د مالای، چینایي او هندي پخلي ګډ اثر لري. ناسي لیمک د هغوی دودیز او ملي خواړه دي. د خوړو لپاره دوی مصالې، وريجې او سمندري خواړه کاروي. مرچ، زردچوبه، او لیمو ډېر کارېږي. د مالیزیا پخلی د تنوع، خوند او تاریخ نښه ده. دوی خواړه د جشن، کورنۍ او دود یوه برخه بولي.